أقدم هواية عندي هي القراءة، بدأت نمارسها لما كنت صغيرة، كان عندنا مكتبة صغيرة في البيت، وأحب اقرأ قصص، وكتب اللي تعلمني حاجة جديدة، كنت ديمًا <noise> في وقت الفراغ نغمر في الكتب، وهذا ساعدني على توسيع معرفتى، وتحسين مهاراتى، هواية القراءة بئت جزء من حياتي.